Ny kolontsaina frantsa zany a dia ny fahafantarako anazy dia ohatran'izao tia literatiora izy a dia tia lamozika dia tia manalanala azy dia tia miarakaraka amin'ny akamana zany daholo tia miasakafo. Zany ny kolontsaina avy any Frantsa.